E leydi Andalus e wodi cuisine maɓɓe ɓe ɗun defirta e condi alkamaari e riɗiri e gene. Duniyaaru fuf e yiɗi cuisine maɓɓe ngam kusel angel ɓe ngata un seɗɗa.